A' ch'aj kuk'ab'etkunb'il etiu pokb'il <hesitation> unukul janal u- up'o'b'il nok' uk'atb'etkuntikoo' ti tulakal b'a'ax tu'ux ku ti ichnil y tulakal mak kuk'ab'etkuntik <hesitation> ch'aj ti u luk'es <hesitation> luk' tulakal ti nok' ti ukukutel mak.